Tɔɔ <hesitation> dɩ dzʋ komóo tɔmɔ mɛɛ, yofó kʋmʋ gnaatríki gnaa gnáá gnaa. <hesitation> séé bʋ tɔmɔ valáa? Mɩnísíɩ álámɩnáá yaná kumóo, ñŋsɩ dí mɔsɩ kumóo, kumóo wɛ bʋʋlɛ: bʋrʋ wɛ, dɩí yá bʋrʋ sɩ gurúpu, ŋñ lilɛ sáñsɩ ka dʋ gurúpu mɛ bʋká kumóo wɛ, vɔɔsɛ wɛ ɩ tíɩ gbákɩ wáyasɛ sí ka sísí, na ŋ dʋwá ñ dʋwá sáñsɩ ññ dorósi gurúpu, ññ mɔsɩ wáya ká ka tʋ gurúpu mɛ, faá- faádzémɔ ampúulisɛ sɔñŋñ dzɛ. Tɔɔ kumóo tʋtʋbíbɔɔ dzɛ kʋ kɔɔ bíɩ ŋsɩ álámɩná lɔ kumóo tá ɩ fɔlɔɔ dzɛ bɔɔ. Kʋká komóo tʋʋlɛ tí kʋná aŋkʋtí? Ŋsɩ tɔtɔmɛ kumóo, tɔtɔmɛ kumóo, ŋñ lɛkɩíyá ɩdzɔbá, bʋká ŋñ fɩtí sɔrɔɔ-sɔrɔɔ to kʋná, <hesitation> kʋwɛ báa sáa aŋkɛ mɛɛ yá ñyɛ ŋñ loó na bɔɔ ŋŋgɛyá, ŋñ yála ka loóna fɛ wóto, bɔɔ baa yáana sɛrɛsɛrɛ, <noise> bɔɔ baa yáa na sɛrɛsɛrɛ, ŋña bʋká ŋñ sɔñ kumóo ró. Bʋká <hesitation> sɩbéé baá tɔñ kɩ mɩní? Ñŋ ŋdzʋ nɔnɔɔ mɛ kpɔrɔ- kpɔrɔsɛ ñŋ gníkɩ kpɔrɔ, bʋ sɔñŋ ara dzɛ.